أفضل أكون أكثر ذكاء. الشهرة يمكن تروح، لكن الذكاء يبقى معك ويخليك قادر على إتخاذ قرارات صحيحة في الحياة. والشهرة برضو تعطيك فرص كثيرة، تخلي الناس تحبك، وتفتح لك مجالات وابواب واسعه. فبختار الإثنين، ذكي وشهير.